Siya bal kun a mure ba gi a gabo bal gi ni <noise> bamun ya kya bal gi ba ba serenf ma ya kuma balgi bamun ya kenna balgi tebe tebe iyeki kum shagle iyerko shagl gimw iya pakhe ba i gule mi yori domra e bamburum ba shagme yiri <noise> kuma bolloh lah yiri kuma wabune ba bal kunyi wabuna ba unagla mi bun yo wabura ki malli muri kon be. Amaserengma manang ka lalgi tebe ba kyo a ba balgi yara dobra sa sereng ba shagme yora wabuna ba bal kun ya wabuna yara wabuna ba bal kun ya wabuna ʒan bumun baya ba shaglo gumu a yaba oakhe ya wabuna kuma ka tigh bamma nʒhere ya wanima ka tigh baman ki gab dua a ba bra ba wo balgi ba ya wabu ba dom ba mbrum la balkum ki ba mbrum wogho ba tebe yara bal kun mudona a yawo muru ko aga woshegla ba bira wo shagle ba yara bal kun muna na ya bawl kifhe ba mburum ba amma ba ya wo bal gi yara wabuna ka bal kum ke bol kighe bamburum lela siya wo bamuna a gulo a bulgi kmab a wabi balkun ba a wbu tigh teb na kuni basereng ba bo som a go ni niya tebe ka bal kuri a muri ya wabu ba bale ba, a bal gi kamba to balgi manang

Koyne balkuno ma yara kumna shalgle bo bamburum, bamburum ma yara shaglina yo me ni ni bamburumam balgi yakam wo ngbang anfani a bini ko bamburum bele me koyo ni basserng lp nyo ni bamin ba kyo a makaranta yara ballgi ka mkum shale ka kum tere ka shaghi yadda mu yakenni kene wo nʒumzə yadda mu ya kenni kene wo nʒumʒa ka. Shigli yadda mu ya kenni kene wo bamum ka shaglu yadda mu ya kenni kene wo ba sereng ka dhaɣi yadda mu yara ʒanni bamun ka shagli yadda mu yrghani bi bamun nʒhre ba bal gi kamba bol lah go mo ya bdobna bo e nghan e teb tebe man wo muno yara shagli gi ba yu ku muro yara gab wp muno ya wuni balgi bira ba wo anfani amma balgi wakum wo andani koda bia ful ya malen ba yakam wo nʒhere bal gi kene ka balgi wa sit wo bamburum a ba gullo bamu ya dua lela a wabu ab bwol bamburum <hesitation> ʒhere ghanab wabuba bwol bamburum a a fu mghaba tebe a birawo bal giba a yaba kenkene a mi bono a balgi kamba aya ba ken kene a shagli girma a yaba pakha ba ba kyagha a bamu pasunama koda a shagli e shagli nʒhere ba amma ba yawo balgi yara gabna sain mod yara balla. Yara gabna man yara balla yara ghana bo gi yara balla koda gi nigi gbal yo tebe a ballo gi yara wawu na ba bale na kamo na bang mere na kuma na pakh a bmang ye amuro amma ba balgi kamba yara ken kene ya wuri bwawi bira wo musu ba a shaglo na ndole iya ke kene sai bamu ike tebe man ishagki bamu iyaba ke ba kuma ba bwol ygera ye bira ba ba yakh kuni bira ba bamu ya ken kene woyi a bira ba dom iya ba ke bo kila yakha doema ishagli ba ni kpage a mini amma bo iya wo balgi balgi ya wuni ni musy giri ta na bo nʒhere yiri tababo shagle yiri tana bo ken kene wo bamburum yiri munna to kadoba mi bamburumyiri. Kya bami mna a wabu ba lye ba ya yingle ne ami bamburam lela ga gabi ba mogho ikye a bamu ngban bamburum yani wawo balgi ba bira wi balg ib ya wabi doba mi bakaa bako lela agaba bal kup a muri gborum yara ka balkun amuru gbotum wo ya ba tebe shagle ytagha wo yo pasina wane. So ba yere ka diba muri gboum wo basereng kene ka balgi bo yo ni basereng kuma a yer ka balkum ki bamun gab yo wo wo nyong a muto kene ka balgi tebe yara murra memdi a nʒhere ba shangme ba birawo balgu ba ya wabi na mur bamun a nʒhere ba shagme ba ya wabi bakmi mu ta bwol kighe Bamumba ya wanbu balkum my ya bolli kighe ba senng ba ya wabi baljim a mi bamu a dobna ke bamburum wogh yo ba bikyang a ya bal gi tebe ka do gullo <hesitation> poro gha bikyang a ya bal gi ka dob ba gullo a mi gyagha a ya balgi ka dob ba balkum ka dob. Muho ka ee bamu adobni ba nira ba wo balgi ba to kum awun yara di ken kene ba kuna wun yara fi ra ba tebe a bira wo balgi ba manang ka malgi yakum wo ngbang e muhimminci a bin m bamburumko go ni bamun ka yo ni basing ko yo ni bamma kogo ni babira yawanuna ka kya balgi tebe balgi ya buduna bo musu balgiua buduna muro balgi ya muro yo ka dob bamburum balgi ya mura yo ka dob bagullo a abmu a kumo muro b bira wo balgo ko lela ghe bo gullo a ofis ghebo gulo a laa ghebo gullo a muri nʒala wun la bira wo balgo ba yara shagli yenda mu ya kenni kene wo bamburum mele yer shagle ba bira wo shagle ba ya wabu ken kene wo bamburum ba tebe balgi yawuri gimu nana yiki dob wo fitilla musu baya wo balgi yara dobna Bamburum abini bamburum ba ya yo bayi yara shaghi na yadda ya kenni kene wo bamburum yadda mu ya muri ʒogha wo bamu ya muri-ogho wo bamu yawaban balkum ba bamun ya yenli wo bamu ya wabu ba gingle ba tebe malgi m yi ya muriya ka shahi gibado dm na bira wo balgi ba dom gimu a yaba pakhe yara gani muri gimu a yaba pakge balgi manang waneamma balgi yakum a ba tikyo ka dob nbang bamburum a muri nʒali yo a migyawum a bamu a ya poro wo bamu balao yo wo mbamu a ya ken kene wo ya no aya wo balgi ya wabunaka balunb a mu bamburum a bira no wubo ba a bira wo shla ba tebe a yawo balgi balgi ya ka ba tigh bamburum ka shagli gimu a yaba pakhe manag amma ba biraba wo yi to yara mu bamburum ka balkum bako bamburum yaba balkum baa shagha giti ya wabu ba bale ba tebe mun a yakum wo wubo kume bamu a ya balkum a ya balkum wo kun kulung muna yo a shagli kan be amma ba balogi ya wabuna ken shagli gimu ayaba pakhe ya wabura ka shagh dom bamu a ya ke yawabuna ka yingle ni ya wbuna ka doba mu bamburum bamu riya dogni balgi ya mira ye ka dooba me ba talla balgi ya mura yo ka doba mi basereng

Ya belli kaba, ni zali bele meh, ya belli misa, ni zali bele meh, ya belli nkinning ni zali bele meh, ya belli nzuguh tebe ba balgi kamba yira shelli gi ba doh ba lelah su ya balgi, ko suya lik- ligha woh ilimi, leleh su yaba likoligha woh shelligi, lelah su yaba lik- ligha, ba balgi kamba toh yira rikna risha yira gani mure righo ba tebe man balgi ah zumza meleh, dome nbangi ah bene babirim. Manang ku su poroh kusu balgi koh ah ya beh ko yoni bamun, ko yoni basereng, ko yanu ba yaghananban, ko yoni lighazali, ko yoni bammah, puroh ka balgi bohyamba ghebo mollong, ya mba ghebo nzereh, puroh ka balgi, tebe balgi yira mura yoh ka shelligi, balgi yira mura yoh ka ken kere mamang balgi ya mura yoh ko ah gefa adini ba wawoh balgi yira wawunah ka dob ba gulloh ko ka dob babirim, ya wawunab ka ken ke neh woh babirim bunah tebe man ah ballogi. Balgi ya mura yoh ka ken. Kenah ba pasina, balgi ya mura yoh ka doba mi babirim munana ah shelli ya ba, ba ya woh balgi, amma ba bira woh balgiba ya wawupak poroh ah mi babirimba, ya wawu ka balkum ah mi babirmba, wawu ka poroh ah nzha ka keneh ka tellah ah mi babirim muna lelah ah yaniba balgi ya tikna yoh lelah ka pak poroh ba shengmeh, ya tikna yoh lelah ba kumo mollong, ya pakna poroh woh mollong, ya pakna poroh woh mollongri ah nzhareh ba shellengmeh tebe ah ya woh balgi, ah ya woh ilimi mu nana ya bolli mollong, ah ya woh ilimi mu nana keni keneh woh babirim, ah ya woh ilimi munana lelah ya kuro go kok gi, boh lelah ah kuro go kothgi, ba bira woh balgiba ya shelli muri ba boh ah kuroh handset, iya woh man uwal, ba wawu balgiba, ba kya balgiba, yira wawu ba balleh ba, so manang ka balgi ko yoni basereng ka balgi ko yoni bammah ka balgi, ko yoni bamun ka balgi tebe man, balgi yakam yo amfaní ah bene ko woni babirim yamba yakkunisum ku su kusu dob ba’ shengmeh.